حيواني الاليف المفضل هو القطة. لانها كائن مسالم جدا. ويميل للهدوء احيانا. وهي من الطف واحن الحيوانات الاليفة، وايضا كمان هي تتميز بالنظافة وهذي ميزة مو موجودة في اغلب الحيوانات الاليفة. فالقطة يعني ما تحتاج احد ينظفها على طول